Ba indoneziɛn na ba a ninɛ ba zun ho artizana ma tete biye a we wa'a han dane han maskera ma han cama bawe wa'a be cururu mi bin ma han pora ho pɛntir ba yan we we be cururu mu